Toetrandra a Soisy koa zen̈y, mirasa aroe koa vanim-potoan̈a amin-drô an̈y <hesitation> a efatra azafady. Mirasa efatra fa <hesitation> abaka iô aminjay maro zen̈y bongo de miôvaôva amy zay zen̈y klimà, arakaraka ny tan̈y misy anao. Karkaràha zen̈y ze rô a Soisy àby io.